Matetetiky moa io zay tsy raha ahain'olo fa tompon'andraikitsy angaminy avao ro mahay azy, da angehinao ny tompon'andraikitsy da anjarandreo avao manao azy.